اشوف االمنظمة دي محتاجه ايه إلى زائد العميل اللي هبئا انا متولي شخصيتو هفيدهم في ايه واعرف هم ممكن يحتاجوني في ايه بالزبط زائد المهمات اللي هم بيعملوها وبيعرفوا معلوماتهم ازاي عن الناس ده اكيد هيساعدني ان اعرف اكتر عنهم وازاي ان ابلغ عنهم وهكزا